هو باهي انهم يحفظو القصائد على خاطر اولا الحفاظة هي تمرين باهي للمخ و للذاكرة و زادا نشاط مهم برشا باش الصغار هادوما يحسنو فمهارات اللغة متاعهم و فالابداع متاعهم و في فهمهم للثقافة و كيفكيف كي بحكيوها قدام العباد تزيد الثقة فالنفس متاعهم